<noise> jamanku dulu sapa ore one tu amange uma pengeama aserulungu aki sawian talung makelang to lianuma wean ko nikie pali anola wianea kakarize kakarize la mera' i lalane tua lenangla le tua hee kosa komungewa kuma sako kepaliala haa komedola kekuwun kuwun utu pisila pisila ruraala tuwela itu pali kine palian kinegarisan haa nitu tan perna mocoba kolo do me memang sapa pakean ni turula nitua to sak mangea ku uma ko ke palian papakiala kuntin kun pisil pisila tu ruraan lula tu tampana witu kina wela wi tungkina palian dol langsung mapera haa <hesitation> leikali seka ampit nilola weih sakepalela kine palian telatuana katu kasear lawitung ngkun tu kesawialan kesawialan neaa ahh pela kunae keala tano satanu teni tu pali te palu teoni tu tanoteni tu keala medomularukut nowean ruk rukut kun kun te donula tu pisil la tu tampalawitu. O langsung maperan itu, nitu nitu pe daripada sakokepalean wianuma masa komea pe sumero warong <hesitation> mea kumea pe aki si waki puskesmas kapa apa tasatu gerisan oki tuana kang papakean tealakun pukieni tua pakean tela rukut nitu deamo emm peramo neg kebanyakan papake tua banyakan pake neakun kun papisil tu papisil kun pilisdang kun pisilaitu lawas oturu ala tu tampa lawitung <hesitation> kinesaiki kinesawian ntien kenesawian heem langsung meri'lan motepira' re mom pira mo tuana nenta kayo' teaken ean wean sekaampit aki meamo aki uma mea imea kebayakan samoangeat uma emem kimiama mome kawok hoo, hengka wengi hengka we palola kanyung kinaa seang roruntunea minopali mo lawo keala gampang sapale tetuana gampang papakean tela tela rukut mo demo peramo kayo teaken ekampit saja ohh papakenea peniut sameyawaki umak apatalun kinapali alanea kea satu salakoman ya musti mangease dokter satu sela. Yatusalakoma ko' ya musti bili tentu sukatu sala ta satu rintek te tuana rintek te kinosawian pakean tela rokut biasa mo pakeni sa sampealo tane tua yang kunmetodelakun tu pisila hem tampala tupali' diemong paramon itu.